हम्रे मनैक जात खाना पकाके खैती । हाँ कुछ अइसन खाना हँइ जेहके हम्रे बिना पकैले फे खाइ सक्ती ओमने प्रायजसो करके फलफुल रहतियाँ । मुल जेदा खाना हम्रे चाहिं पकाके नै खैना चलन हे कहिकी खाना पकाके खैलेती खानाके पौष्टिक फे बढ्ता आउ खाना स्वादिस्ट रहता । अइस्तहिं खानामे रहल किटाणु नष्ट हुइजितियाँ जेहका कारनति खाना खैलेती रोग लग्ना सम्भाबना फे नाई रहता । तभिमारे हमरे पकाके खाना खैती । मुल खाना पकैना बिधी चाहिं मजा हुइना चाहि । यदि मजा बिधी हे खाना पकैना कहलेसे ओहका पौष्टिक तत्व पुरे बचजिता । तभिमारे हमरे माटीक भाँडाम होइल या तामक भाँडम होइल यमने चाहिं खाना पकैना चाही आउ धिरे धिरे कम आगीमे पकैना चाहि । यदि हम्रे पातिर भाँढमे खाना पकाइब आउ जेदा आगिमे खाना पकाइब कहलेसे उ खानाके पौष्टिक तत्व नष्ट हुइजितियाँ आउर हम्मर खानामे पौष्टिक तत्व कम मिल्तियाँ । अइस्तहिं करके खानामे नोन मिर्चा ठिक्के परिक डर्ना चाहि, मसला ठिक्के परिक डर्ना चाहि, तेल ठिक्के परिक डर्ना चाहि । यदि हम्रे ढेर तिलार आउ मसला ओला पकैतिते उ खाना फेर उत्रा स्वास्थकर नाइ रहता ।